Tontoge sikuru nkegere taim nagai tontoge kaakiu o kuge nno ninnipigogigui, komoromo munio egu umoromo egu tee sikurue memmegui, sikuru erogimo tee lo eragu tumommo egu komommo rioirogiguo. Moirogimo ee mumureugu egu nagai ee aike pilai omi kick omi eno eerogigui. erogigui nagai tenko itamino iipirimongui, ipirimommo tee mani toutoge giguimpo. Nagai mimmo tugere ogo uumongui, aike minimini omi pilai omi eerogigui tenko itamino. Egu ee ruau nagai muusigemim mimmo tuntugorogigui apo, tee aike perekupa omi nokek tantarakogigui apo, tee musige toi runrugorogim ee nagai rua ipagugu opoge ipiagaimummo tee musige. Mimmo musige toi ropa nno tuntugorogim tee aike moi omi noke tantarakogimo, nagai kaakau o kuge tee aike aiai omi noke tun-tunpogimo. Into tuntugorogimo mureuguo-go tee ung moirogiguo, tege unge nagai tamu gogimogo ee aike pirio omi nko-nko-gimo tege kokomungui, nagai tenko itamino apa tege kommo stori eerogigui tee ee muro omi, egu nagai mm tenko itamino nagai ee muro omi toi pilai omi erogimo toi tege kokomungui nagai luu loiloipogimo tege nagai ipirimo-mmo toi tege kokomun, nagai ekio apagorogui tee aike pilai amanoko toi angapakogim toi tege tantapumommo tege tuntugo-togim.